Injé umu néjool béloob éséfuno babé miin inja jiŋayo jikaan. Ēséfuno nujuhé uŋaar yo nusuus sibool, nujuhé uŋaar yo nutaso, nujuhé uŋaar yo nutaas waañ, nujuhé uŋaar yo nutaas usamata, nujuhé uŋaar yo nutaas érumbo, nujuhé uŋaar yo nusuus sibool, nujuhé uŋaar yo nutaas waañ,